<hesitation> Reggae music hi <hesitation> la ngâi tlâak nuam. Hâ dam le mut pâa ngâi tlâak mei, mei nuam tât, mei. Ani a alâhi amuângin mut tepoa tichuak tei lê tui nâni. <hesitation> Aron tsur tsua nâthi jamaika. Ani a jamaikan hawkian. He reggae music hi an ngâi lhut lê nâni. <hesitation> Alâ tu tlâmpu hi in siet tiem ton nâh. <hesitation> In tibwai lavaa la ngâi tlâak lam. Ani a hei vang hian reggae music hi kan ngâi sang em em, ani. <hesitation> Bob Marley a hi atichuak tuu bernia siet ani a. Ni hi mi ngeisan om tak ani a. <hesitation> Aten lê roal, akua lê tui. A ram lê nam tâna, <hesitation> mi in pal tak mi alâu ni. Ani hi a laril tak tak, tam tak alâu pua chauk toa. <hesitation> Alâ tu tepoa mi in. <hesitation> Lau ngâi sang em em chuin boka ni.